Abantu b'omu kiikaro kyaitu batunda ebirimwa byabo kutunga sente baliisa nk'ente embuzi empunu enkoko baihamu sente zaabo abandi basuubura ebintu ebitali bimu kwihamu sente abandi bakozesibwa omu makorro g'amajaani n'amasamba ha mpero y'okwezi basasurwa empeera yaabu

<noise> kirungi muno okuganikiza abaana baitu abato habwokuba enganikyo abaana beegeramu ebintu bingi abantu aba ira baakozesaaga enganikyo kandi baine amagezi maingi okuruga omu nganikyo ezi

Okutema emiti mu kicweka ky'owaitu kireeta empindahinduka y'obwire habwokuba emiti niyo ereeta enjura kandi obu batema emiti omusana gujwa emiyaga eteera ebyokulya esiisa amaju n'ebintu bindi bingi eby'obuhangwa

Kovidi ekatabangura bbiizinesi za bantu entaito habwokuba abantu abaingi baakiraga kwiha akasente omu bbiizinesi abantu baatunga obulemeezi bwingi baalema n'okurolerra amaka gaabo habwokuba niyo ntaahya yonka ei bakaba baine so abaingi bakee lengaho kujumbira omu kugenda kulima n'okuliisa kumaraho ekizibu ky'okutatunga sente

Omu bwire bwange obw'okuhuumura rundi obw'obugabe nkira kugonza kukora muno emirimo ey'okulima n'okuliisa habwokuba nakyo kiri kimu ha kintu ekirukwongerereza entaahya yange nk'omuntu omu maka gange

Kintu ky'omugaso muno okunywa amaizi buli kiro habwokuba amaizi nubwo bwomeezi kandi omuntu tosobora kwomeera omu mubiri gwawe hatarumu maizi nikyo bagambira ngu amaizi bwomeezi ha muntu

Ebyolooni byaitu kurora byaikara biri biyonjo twine kubisingorra buli kiro ebiine siminti tukabyogya n'amaizi agarukweera tukeegesa abaana n'abantu abandi kubikozesa kurungi batabisiisire turaamalirra twikale tubiswekere

Ediini ekoonyiireho abantu omu Uganda okurora nibahinduraho enjwara n'okugaruka mu njwara eyaitu eya kara okuleka enjwara embi eya hati ei enyakwizire ey'abaana kusanga nibajwara engoye ezitasemeriire omwana naaruga omu ka n'omuzaire naamurora obu barukuhika omu maramizo nibalengaho okutebeza kandi n'abantu basoboire okuhinduraho engeso zaabo baagarukayo kuserra enjwara yaitu eya kara nkooku Tooro twajwaraga

Kintu kikuru muno kuganikiza abaana baitu enganikyo habwokuba enganikyo zinu nziyamba abaana kukura baine engeso kandi n'okukura nibatiina ebintu ebimu n'ebimu ebi baakubaire nibakora omu bwomeezi bwabo

Omu kicweka kyange abantu abaingi abalimire omwani batungire sente baguzire pikipiki abandi baguzire motoka omwani bagulimire muno baihiremu sente abandi basomeseze abaana bombekere n'amaju omwani murungi mu kicweka kyange

obulemeezi obwa obw'abajanjabi bakutangatangana nubwe obwabo nk'abajanjabi kuba bataito abarwaire bali baingi nibajwaha muno kujanjaba abarwaire abo kwija kurora baabamara obundi obulemeezi nibatangatangana obw'ebintu ebi okukozesa kuba bitaito muno muno kuba baine abarwaire abaingi ab'okujanjaba mu kusemezebwa ebintu eby'okukozesa nibiba bitaito batangatangana obulemeezi obundi obw'abarwaire nka bo abakujanjaba kubajuma obumu kuba batakubakoraho supiidi

Obunaku omu kicweka kyange omu by'enyegesa kirozere ngu abazaire abaingi tibarukufaaho ekintu ky'okusomesa kukiteeka ha rukarra rw'okubanza nibabanza kuhambya ebintu ebindi eby'ensi okukira kusomesa abaana baabo kandi twongera kulengaho okwegesa abazaire banu nukwo basobole okutwara eby'enyegesa omu maiso n'okukirora nk'ekintu ekikuru omu bintu byona

Kukozesa ebintu n'abantu baingi nikireeta endwaire kujanjaaza oburwaire oburwaire bwingi mbwanguha kuruga ha muntu omu kugenda hali ondi

Kwegesa abaana okutamu abantu ekitiinisa n'ebintu byona eki nikirengaho okukozesa abaana omu masomero okubasorooza tukabaikaliza tukagenda okubahabura ha burungi obw'okuheereza ngana ekitiinisa kukira muno nk'abantu abakuru omu maka noosanga abaana saaha zinu tibakyaheereza bazaire baabo ekitiinisa noobu arukutangaana omuntu mukuru tarukumumanyirra ngu atangatangaine omuntu omukuru ntulengaho okwe kuteererra abaana baitu okuraba mu masomero n'omu nkurato ezindi ezirukuba niiteekanizibwa omu byaro

Ky'omugaso muno kugemesa abaana habwokuba nikyongera obusirikale bwabo bw'omubiri amaani kandi amaani ago ngabakonyeera okurwanisa oburwaire oburukurumba abaana abato nk'oruseru enkorro ya kateera na T.B. n'ezi n'endwaire ezindi

Ha mpero ya Sabbiiti obu mba ndimuka nikyo kiro ekingira kuhuumura kuruga ha mulimo gwange ngira emisiri yange ngenda kulima obundugayo kuteekanirriza abaana ekyokulya hanyuma y'ekyo nyina kuteekaniza eka kusingorra kucumba n'okukora emirimo endi eya ha ka n'okurolerra amatungo gange

Eby'enyegesa bitumbwire enkurakurana mu kicweka kyange nka abaana basomere baatunga emirimo baakora ebintu ebita ebitali bimu na bimu ebikuleetaho enkurakurana mu kicweka nk'okukora masomero abantu baatunga emirimo nk'okuba abasomesa kuba banaasi kurora byaleetaho enkurakurana omu kicweka

Twina kusweka akanwa kaitu kwetantara kujanjaaza oburwaire obu okukorra oyesamiriire obuhuka nubukurugamu nubugenda mw'omuntu ondi kandi eki tikiri kintu kirungi